Patatet duhet me i majtë ni ven, larg pej dritës, ku temperatura osht e freskt, pra edhe e thatë, si në ni podrum ose naj dollap t'errtë. Nuk bon mi shti n'frigorifer se temperatura e ftoftë e frigoriferit i shëndrron niseshten e patateve n'sheqer edhe kshtu ia ndrron edhe shijen edhe strukturën.